أول شي ال- الأغراظ اللي بدك تاخذها معك راح تكتبها بشي دفتر صغير أو نوتة بتخليها بجمبك وبتبدأ أنك تجمعها غرظ بعد غرظ وبتحطها بجمب الشنطاية بتبدأ تحط الأغراض الكبيرة اللي بتاخذ حيز أول شي ثم الأشياء الأصغر فالأصغر.